أجول لها تبدأ بغرفة واحدة أو يعني صغيرة وتخصص لها وجت كل يوم ،يعني تنظم الأشياء حسب الإستخدام يعني اللي تحتاجة منها يكون جريب والباجي يتحط في أماكن مخفية كمان تحاول تخصص صندوق للأشياء اللي ما تحتاجها وتقرر تتخلص منها ،وأخيرا يعني تحدد وجت معين كل أسبوع للتنظيف والترتيب حج المكان، بالتدريج بيصير الوضع أفظل.